Hozirgi kungacha dunyoda besh mingta til mavjud bo'lib, ularning sonidan-kunga kamayib bormoqda, chunki hozirgi kunda ishlatilmayotgan va umumlashayotgan tillar judayam ko'p hisoblanadi.